اكيد عندي صديق يحب القراءه ويحاول يقرا كتب كثيغه بس ما عندو الوقت الكافي عكس احنا اللي احنا ما نحاول انو نقرا كثيغ ما نقرا كتب بس نحاول نقرا امور علميه يعني نحاول ناخذ التفصيله جاهزه ب امور علميه ما نقرا كتب ادبيه وكذا وثقافه يعني نحاول نقرا شغلات اللي تفيدنا قدر الامكان ف انصحو انو يوفر وقت اكثغ